د سرو زرو رنګ د شتمنۍ، ځواک او عزت نښه ده. زما ذهن ته د بریا، لذت او لوړ مقام تصورات راځي. د سرو زرو رنګ د لاسته راوړنو، کمال او ښایسته وړتیا نښه ګڼل کېږي.